Mah, sò assæ, fòscia i çentopê, ò fòscia çerte bestiete, çerti insetti, però... Magara quarche verme, de quelli che vivan inta lordua, inta bruttixe, però no ô sò.